Kua moariru rai ikavi yareko orupi, jokuape ñañovatu aveita moa esa <hesitation> amoape opaño maratu yaiko jaema jokope ñavaeta moareta ñañopoanovaera